Aotra, roa, efatsy, enina, valo, folo, roa amby folo, efatsy amby folo, enina amby folo, valo amby folo, rôpolo, roa amby rôpolo, efatsy amby rôpolo, enina amby rôpolo, valo amby rôpolo, telopolo, roa amby telopolo, efatsy amby telopolo, enina amby telopolo, valo amby telopolo, efapolo.